نقولو أول حاجه حاول تعمل ميزانيه شهريه باش تشوف قداش تصرف و قداش أدخل و زيد نقص شويا من المصاريف لماهيش ضروريه كيف القهاوي للماكله من برا و كتشري برشا حاجات كبيرا دور شويا على العروض و التخفيضات و هكا تنجم تجمع شويا فلوس كل شهر.